घर समज धकट असं आनी तेतुनाय तुम्हका एक बारो धकटुलोसो कोणसो किवा जागो न्हेसों जायो जाइयार तुम्ही <hesitation> घर्गुती समाइन जा भैर उड़ायला अस्तां नका मानां <hesitation> उदाहरण कत्ते नळाचे और प्लास्टिक बॉटल, कप्स आनी काये जेचा तुम्ही काये सुंदर स डेकोरेशन करुंग शकतात तेची यूट्यूब <hesitation> व्होइरसुं आयडिया घ्यावनं सुधा ते वस्तु तयार करुं सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करपाक मदत करुं शकतात आनी फुडें वरंग शकतात।